बुइंकंप जाता तेद्ना अखी जमीन हालोंक लागतआ। सगल्यक नास जातआ जड्डाम घोराम आनी। व्होड़ले व्होड़ले बिल्डिंगो लेगून कोसलून वेतात। बुइंकंपाक लेगून सुनामी येवंक शकता लोकांचेर। भीरांत्त आनी आकांत येता कितलोसोच लोक। मोरून वेता ओसले मोदक संपोड़लोलें लोकांक। आधार दिउंक आमी तैयार रवंक जाई। पैश असलोल्यांनी पैशेचो आधार कोरचो।